Por jempl este wnill rchibiomaꞌa yiꞌyamali, chinchalbakrawendoꞌma chilamakiria marichiyigə niajwarakə, chinids chindolor wincherawin laychoklad tayninallshkita par suchsogunma porke nool xbaneman xteman.